Ñy lilindraza mampiavaky any Kôré antimo: ñy fanaova ndrozy ñy taombaovao kôrea, ankalazà ndroz'io aminy ñy fihandohany ñy taombaovao linara, io ñy farany fety bevata amindrozy baka Kôré antimo ao, manahakan'izay ñy fanaova ndrozy ñy sisôky, io ñy fety manandanja amindrozy ao, ankakazà ndrozy ñy vokatsy noho ñy fiaraha mienta miaraky aminy ñy fianakavia ndrozy, mitovy aminy ñy fety thans geving, manakanjay koa ñy hanimbôky, io ñy fisikina amindrozy añ'io, nandesiny ñy razandroze, isikinandroze lafa fety ña.